ممكن تقريبا امشي من ربعوميه و خمسين ل خمسوميه متر مش زياده عن كدا <hesitation> تقريبا يعني معرفش حسب المجهود و الطاقه اللي عندي.